Eeh ha nyalaaɗe ni sa'I go mi ɗo yaaɓa steps steps ɗuɓu jeego saigo ɗuɓu jeɗiɗi ha saati ɓo mi ɗo yaaɓa steps ɗo umma fere ɗuɓu ɗari